Nra ñajan ta na nro yio xaña na ho o on. cepillo jan tá xaña xa hu u un. xaña xa kikue nó'o xaña ho o on. xaka kiti nó'o chi oxa ho naketo yuo xhin cepillo jan ta hu u un. xania ho o on. ka kiti yo'ó ki ho o on. taton sarro ñajan xaono no nre no nó'o ta ñajan nguan va cepillo han chí nanaketoña ta nrida co hu nio comida chichaojan tá nrida taba ña cepillo ján.